ദന്മര്ക്ദ രജബശേ ദനിശ് ദന്മര്ക്ദ ജനകല് ഏന്ഗ്ലിശ് ഏദ്ദേദ് പാതിര്വേ ദന്മര്ക്ദ വോന്ജി രിഛ് ബോക ഉനിത് കല്ഛര് വോന്ദു കല്ന വികിന്ഗ് ഹേരിതഗേ, വേല്ഫരേ സ്യ്സ്തേമ്, ദേസിഗ്ന് ദ ഇനോവതിഓന് മസ്ത് പോപുലര് വോന്ദ് അല്പ ദന്മര്ക്ദ ച്യ്ച്ലിന്ഗ് കല്ഛര്ല ഏദ്ദേ വോന്ദു ദന്മര്ക്ദ അദിഗേദു കേല ഫമോഉസ് ദിശ്പന്ദ രുഗ് ബ്രോഅദ്, സ്മര് ബ്രോഅദ്, ഫ്രികദേല്ലേര് സ്തേഅക് ഫ്ലസ്ക്, ദനിശ് പസ്ത്രിഏസ് ദന്മര്ക്ദ ജസ്തി ജന രേലിഗിഓന് ഫോല്ലോവ് മല്പുജേരു അന്ദ കേല ജന ഛ്ഹ്രിസ്തിഅനിത്യ് ല ഫോല്ലോവ് മല്പുഏരു ഐകേ ദന്മര്ക്ദ ഛ്ഹ്രിസ്ത്മസ് വോന്ജി മല്ല ഫമോഉസ് പര്ഭ ദന്മര്ക്ദ ഫമോഉസ് ലന്ദ്മര്ക് പന്ദ ലിത്ത്ലേ മേര്മൈദ് സ്തതുഏ, തിവോലി ഗര്ദേന്സ്, ക്രോന്ബോര്ഗ് ഛസ്ത്ലേ।